راح نقولك يا صاحبي على طريقة تغليف الهدايا حتى تصير من أجمل الهداية، أولا نختار الورق بعناية الذي سوف نلف به تلك الهدايا، نختار نوع الهدية القيمة التي سوف نفديها، نختار الحبل الذي سوف نربط به ولاصق الذي سوف نقوم به بلسق تلك الهدية ثم بعد ذلك نضع الهدية بالمنتصف ونغلق عليها.